जू कनाडा ची वखे गी संस्कृति, विविधता और समावेशिता की प्रतीक ची जेमा अंग्रेज़ी और फ़्रेंच द्वि भाषा महत्वपूर्ण छीन यखे गी जू लोक कला, संगीत, और त्योहार छीन उ अद्वित्य छीन और प्राकृतिक सुंदरता और खेल जने हॉकी ई कनाडे गी पहचान म महत्वपूर्ण स्थान राखदा।